Tsiili kultuuri kotsilõ ma eriti pall'o ei tiiäq, aga sääl om, <hesitation> häste olulinõ osa om tandsul ja muusikal ja sport <hesitation> om häste olulinõ jalgpall sääl.